Itahirizan'ny kolibria angovo de satria izy afaka manidina foagna mitsingevana foagnany satria izy maivana be de ndesin-drivotra foagna izy de efa afaka mitsingevagna sy de mandany angovo de <hesitation> mitsingevagna mora foagna izy de minankagnina; vitavita mora ake foagnany zan fiaignany fa tsy karaha biby mavesatra be mandany angovo be vao ma- mavita ma- mitsidina magnan'elatry.